וואס א וואש מאשין ווערט גענוצט פאר. א וואש מאשין ווערט גענוצט צו וואשן וועש. מ'עפנט עס אויף- ס'האט אזויווי א טיר פון די פארנט, מ'עפנט עס אויף, און מ'לייגט דארטן אריין אלע וועש, אדער פון אויבן נ- קען זיין א טיר, מ'לייגט אריין אלע וועש, מ'גיסט אריין די זייף וואס מ'וויל אין די ספעציעלע האלטער וואס איז געמאכט פאר עס, מ'צינדט עס אן און ס'וואשט אויס אין- מיט וואסער אין זייף אלע וועש.